الكتابة الجيدة أساسها القراءة الجيدة، أنت ما فيك تصير كاتب مبدع إلا اذا تأثرت بأفكار الآخرين طرقهم، أساليبهم، سردهم، روايتهم، كل هذا راح ي-يقوي جانب الإبداع عندك وبيخليك تصير أفضل بأفكار أكثر بطرق متعددة للكتابة وهكذا، لكن أنه ما في قراية ما في إبداع.